บัตรเครดิตเหรอครับ บัตรเครดิตกะน่าจะ เหมาะกับคนทุกประเภทแหละครับ แต่ส่วนใหญ่กะน่าจะคนมีเงินแหละครับ ถ้าบัตรเครดิตนั่นนะครับ น่าจะบ้านมีเงินจักหน่อย

กะยืมได้ครับ ยืมธนาคารได้ แต่ กะต้องถามเหตุผลก่อนครับ ว่าเพิ่นจะเอาไปเฮ็ดอิหยัง ครับ ประมาณนั้น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

ถ้าถามว่าบัตรเครดิตจำเป็นบ่ ผมว่ามัน มันกะจำเป็นอยู่นะครับ แต่ถ้าแบบมันล้ำสมัยขึ้นแล้ว มันกะน่าจะมีแบบ ในมือถือหยังมันกะน่าจะสะดวกกว่าหรือเปล่าครับ

ผมว่ากะ กะยังจำเป็นนะครับ จำเป็นในคนที่ ประเภทที่แบบ บ่พกเงินสด กะรูดโลดเลย กะน่าจะ สะดวกดีนะครับ ผมว่า

ผมคิดว่ามันน่าจะ อืม บ่ บ่มีส่วนปานใดนะครับ เพราะว่า เอ่อ ถ้าจะเลาจะใช้บัตรกดเงินมันกะกดแค่เฉพาะไปซื้อของที่แบบ ที่แบบ มันบ่ใช้เงินสดอะครับ ที่เงิน ใช้เงินสดบ่ได้ อย่างเช่น รถเมล์จั่งซี้ครับ นอกนั้นกะบ่นะครับ เพราะว่าทุกมื้อนี้เพิ่นกะมีโอนจ่ายหมดแล้ว สแกนจ่ายหมดแล้วครับ

กะต้องเบิ่งอะครับ ว่าเงิน วงเงินมันเท่าใดแล้วกะเดือนนี้ใช้บ่เกินเท่านี้เท่านี้ครับ กะต้องต้องเมกไว้ครับ กะต้องแบบ ต้องเบิ่งไว้ตลอดครับ

ถามว่าการมีบัตรเครดิตหลายใบนี้ มัน มันจำเป็นบ่ มันกะจำเป็นนะครับ สำหรับคนมีเงินน่ะครับ สำหรับถ้าคนมีเงินกะ กะจำเป็นนะ แต่ถ้าคนบ่ค่อยมีเงินกะ กะหลายใบกะคือเก่าครับ

จำเป็นครับ จำเป็นสำหรับคนมีเงินนะครับ แต่สำหรับคนบ่มีเงินกะบ่จำเป็นปานใดครับ เพราะว่าถ้าคนมีเงินกะ มันกะหลงหลงลืมลืมครับ กะสะดวก กะง่าย มีหลายใบ

มีความเสี่ยงตรงที่ว่าเผื่อเฮาแบบมีครอบครัว แล้วมีคนที่แบบเล่นมือถือเฮาอะไรอย่างเงี้ยมันเฮาแบบ สามารถโอนเงินได้ครับ เหมือนแฟน เหมือนลูกเต้า หลานจั่งซี้ครับ มันเฮาสามารถโอนเงินไปได้ครับ มีเฮาเสี่ยงประมาณนี้ล่ะครับ จำเป็น

ประกันชีวิตจำเป็นเดะครับ จำเป็นเพราะว่าเฮาบ่รู้เลยว่าวันข้างหน้าครอบครัวเฮาสิเป็นจั่งใดครับ เพิ่นอาจจะล้มป่วย เพิ่นอาจจะเกิดประสบอุบัติเหตุ มันบ่มีผู้ใดรู้แหล้วครับ ถ้ามีมันเฮาดีกว่าบ่มีอะครับ

ถ้าเหตุผลที่เฮ็ดให้บ่อยากซื้อ ก็เพราะว่ามันยุ่งยากครับ มันยุ่งยาก มันแบบต้องส่งตลอด คือมัน มันต้องแบบ ส่งตลอดตามวันที่เขากำหนดอะครับ มันกะลำบาก ยุ่งยากนิดหน่อยครับ ถ้าเป็นเหตุผลที่บ่อยากซื้ออะนะครับ

ผมว่าประกันอัคคีภัยกะกะกะอันนี้นะครับ กะสำคัญนะครับ เพราะว่าบ้านคนอีสานถ้าคนสมัยเก่านี่กะสิเป็นบ้านไม้แม่นบ่ล่ะครับ ถ้าไฟไหม้มามันกะเบิดหลังเดะครับ กะน่าจะเหลือแค่ที่ดิน กะน่าจะหนักอยู่นะครับ แต่ถ้าแบบบ้านมีเงินแหน่ สมัยใหม่แหน่ กะสิเป็นบ้านปูน บ้านหยัง อย่างน้อยไหม้มันกะไหม้แค่ที่มันไหม้ได้แม่นบ่ล่ะครับ มันกะไหม้ปูนบ่ได้ดอก แต่ถ้าแบบว่ามันหนักหลายกะกะกะดีครับกะดี ซั้นเฮ็ดไว้กะดีครับมีเงิน

กะ ถามว่ากะใจหลายสุดกะกะใจเจ้าของล่ะครับ ว่ากะฟังจากเพิ่นว่า มันได้อิหยังจั่งใดแหน่ แล้วไปหาข้อมูลเพิ่มเติมถ้ามันโอเค อันใดโอเค กะกะตัดสินใจของกะเองนั่นแหละครับ กะกะเจ้าของล่ะครับส่วนหลาย แล้วกะคนรอบข้างครับ คนในครอบในครัว

ผมคิดว่าเบาะครับ น่าจะเป็นประกัน ประกันไอ้ ตายนำโรคนั่นแหมครับ เขาเอิ้นว่าหยังครับ ไอ้ที่ว่าเป็นโรคนั่นโรคนี่แล้วตายแหมครับ กะประกัน บ่รู้คือกันครับผม บ่รู้จัก

น่าจะเป็น AIA หรือเปล่าครับ เพราะว่าผมได้ยินเพิ่นมาแต่กะน้อยละครับ แบบว่าได้ยินกะเสียงมาตั้งแต่น้อยน้อยครับ เพราะว่ามัน มันน่าได้ยินกะเสียงตั้งแต่เด็กน้อยครับ มันกะน่าจะมั่นคงหรือเปล่า ถ้าบ่มั่นคงเพิ่นกะคงจะบ่เปิดได้โดนปานนี้ แม่นบ่ล่ะครับ

น่าจะไทยประกันชีวิตครับ เพราะว่ามันเหมือนเป็นคำที่แบบ เป็นคำที่แบบมันพูดติดปากดีเนาะครับ เอ่ย ถ้าแบบ ไอ้นี่ เอ่ย ถ้าเป็นโฆษณาน่ะครับ เพราะมันเว้าง่าย เข้าใจง่าย ไทยประกันชีวิต อิหยังประมาณนี้ครับ มัน คิดเคียงข้างอิหยังแม่นบ่ล่ะครับ มันกะน่าจะฟังแล้วสบาย มันบ่เชิงสบายดอกครับ มันฟังแล้วแบบ มันบ่ยุ่งยากน่ะครับ

โอ๋ ถ้าถามผมว่าจิวางแผนบ่ ผมบ่ทันได้คิดเลยครับ ผมบ่ทันได้คิดเรื่องนี้เลย เรื่องพวกประกันเลย แต่ว่าถ้ามีเงิน ถ้ามี ใหญ่ขึ้นมาจักหน่อยกะน่าจะซื้อไว้อยู่ล่ะครับ

ถ้าถามว่าซื้อประกันทางช่องทางออนไลน์มีข้อดีบ่ กะมี มีหลายครับ มี บ่ต้องเสียเวลาไป ออกไปข้างนอก บ่ต้องเสียค่ารถ ค่ารา ค่าน้ำมันน่ะครับ กะสะดวกกว่า เฮ็ดอยู่ไสกะเฮ็ดได้ อยู่บ้านกะเฮ็ดได้ อยู่นากะเฮ็ดได้ครับ ประมาณนั้น

ถ้าเป็นข้อเสียช่องทางออนไลน์เฮาเฮาแบบว่า บ่ได้แบบคุยกับเขาต่อหน้าจั่งซี้แม่นบ่ครับ แล้วเฮาแบบบางอันมันมีข้อสงสัยที่แบบ ให้เค้าเคลียร์ให้หรือแบบให้เขาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้เบิ่งจั่งซี้มัน มันยากอะครับ มันยากกว่าคุยต่อหน้ากันอะครับ คุยต่อหน้ามันน่าจะเข้าใจกันที่สุดแล้ว มัน มัน มันดีกว่าแบบคุยกันผ่านออนไลน์ครับ

กะน่าจะควรรู้นะครับ เพราะว่าถ้าแบบกะเว้า จะเว้ากับคนอีสานหรือแบบเว้ากับคนที่แบบอยากคุยกับกะอะ มันกะต้องแบบหาเรื่องเว้าหรือเปล่าครับ ถ้าแบบมีเรื่องเว้าเขากะน่าจะแบบหยุดฟังหรือแบบอยากคุยนำมากขึ้นน่ะครับ

ถ้าสำคัญที่สุดของลูกค้าประชาสัมพันธ์คือเว้าดีครับ เว้าดี สะอาด เว้าแบบ เว้าชวนเชิญคนให้อยากคุยนำอะครับ อันนั้นคือสำคัญที่สุดนะครับผมว่า แล้วกะบ่หงุดหงิด บ่เฮ็ดนำเสียงที่แบบ บ่ก้าวร้าว บ่อยาก เฮ็ดน้ำเสียงให้มันอยากคุยอะครับ ให้คนอื่นอยาก อยากฟัง นำ อยากเว้านำนั้นแหมครับ นั่นแหละครับ

กะคิดว่าอยากได้ เร็วนะครับ กะน่าจะได้เร็ว เพราะว่ากะกะร้อนใจแม่นบ่ล่ะครับ ที่กะโทรไปหาเพิ่น กะกะอยากได้เร็วอะครับ กะเร็วแต่กะกะต้องการคำตอบเบิดล่ะครับ ว่ามันกะเร็วประมาณใดประมาณใดครับ แต่ถ้ากะอยากถามว่า อยากได้เร็วบ่กะอยากได้เร็วอยู่แล้วครับ คนกะมัน มันอยากได้เร็วอยู่แล้วแหละ

ถ้ามันเป็นเรื่องสำคัญที่แบบว่าเช็กยอดเงินเช็กอิหยังจั่งซี้ ถ้ามันเป็น ถ้ามันเป็นเรื่องสำคัญน่ะ ผม ผม ผมเช็กนะครับ แต่ถ้ามัน มันเป็นเรื่องที่แบบว่า ไอ้ ทำนี่ทำนั่นแล้วมันจะขึ้นแจ้งเตือนที่ LINE นะคะ บางอันที่มันบ่ได้สำคัญหลายอะ มัน ผมกะบ่เบิ่งนะครับ แต่ถ้าอันใดสำคัญกะ กะ กะเฮ็ดตามครับ

ผมกะสิ ถ้าแบบว่า ถ้าแบบผมมีธุระคุยกับเพิ่น แล้วเพิ่นคุยบ่ดี ผมก็จะเว้ากับเพิ่นตรงตรงล่ะครับ ว่าเป็นหยังคือเว้าจั่งซี้ คือเว้าบ่ม่วนแท้ แต่ถ้าผมกะมันบ่แม่นธุระที่ใหญ่หลาย ผมกะจะบ่คุยเลยครับ ผมกะจะตัดบทเลยครับ กะคือตัดสายครับ บ่เว้า ถ้าเว้าบ่ดีนำกะบ่จำเป็นต้องเว้านำอะครับ

ผมกะคิดว่าพนักงานกะน่าจะมีมาตรการดูแลของผู้ผู้ผู้พิการใน เพิ่นหรือเปล่า เพราะว่าผมบ่เคย บ่เคยรู้เลยครับว่าเพิ่นปฏิบัติจั่งใด แต่เพิ่นกะน่าจะมีข้อปฏิบัติของเพิ่นละมั้งครับ ใช่บ่ น่าจะแม่นล่ะ

ผมว่าดีครับ มี มีพนักงานหลากหลายวัย เพราะว่าบางช่วงมัน มันกะควรใช้คนช่วงเดียวกันคุยกันอะครับ เพราะว่าบาง เพราะว่าบางคนถ้าแบบเป็นวัยรุ่นแล้วกะเอาผู้เฒ่ามาคุยนำ มันกะน่าจะแบบว่า มันน่าจะบ่ make sense ปานใดครับ ถ้าผู้เฒ่าหัวโบราณพร้อมกะจะแบบ กะน่าจะเข้าใจยากหน่อยอะครับ ถ้ามีแบบรุ่นเดียวกันหรือแบบ หลายช่วงอายุ หลายวัย แล้วเอามาคุยกันอะ ผมว่าดีกว่านะครับ ดีดี ดี ดีเลยล่ะครับ

ถ้าเป็นผมนะครับ ถ้าว่างว่างอีหลีกะ กะฟังได้ครับ ถ้า ถ้า ถ้าเพิ่นโทรมานะครับ แต่ถ้าแบบยังเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่ มีแนวเฮ็ดอยู่ มีแนวเฮ็ด ผมกะบ่ฟังครับ กะน่าจะบอกว่าบ่สนใจแล้วกะตัดบทสนทนาเลยครับ เพราะว่ามันบ่ได้แบบน่าสนใจ ถ้ามันบ่ได้น่าสนใจคักคักอะนะครับ ผมกะตัดบทเลยครับ

ผมว่ากะน่าจะควรแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับ เพราะว่าเป็นหน้าเป็นตาให้อันนี้เนาะ เป็นหน้าเป็นตาให้ธนาคาร กะควรแต่งตัวเรียบร้อยครับ มิดชิด เรียบร้อย มี uniform กะ กะดีครับ ดีดี

ยามพนักงานให้คำแนะนำบ่ครับ กะมั่น มั่น มั่น มั่นใจอยู่นะครับ เพราะว่ากะถาม ถ้าถามแล้วพนักงานเป็นคนตอบเอง ผมว่าผมกะมั่นใจนะครับ มั่นใจเพราะว่าเพิ่นเป็นคนบอกกะเองอะครับ ผมกะมั่นใจ แล้วกะเชื่อแบบนั้นน่ะครับ เชื่อแบบที่เพิ่นบอกหั้นนะครับ

ขั้นแรกกะน่าจะต้องถามครอบครัวอะครับ แต่ว่าถ้าครอบครัวบ่รู้แล้วกะต้องการจะไปหายืมเงินเป็นหนี้กะต้องถาม Google ครับ ถ้า Google บ่ได้อีกกะถามเจ้าหน้าที่การเงินธนาคารจั่งซั้นแหละครับ

บ่เคยเลยนะครับ บ่เคยยืมเงินเลย บ่เคยคิดจะกู้เงินเลยครับ กะเลยบ่รู้ แต่ทางออกคนอื่นบ่ครับ กะน่าจะ โอ้ คิดบ่ออกคือกันครับ เพราะว่าผมบ่เคยกู้

กะน่าจะมีความเสี่ยงสูงนะครับ ผมคิดว่าถ้าบ่แม่นคนบ่ ถ้าบ่แม่นคนรู้จักกันหรือแบบคนในครอบครัว กะคิดว่าน่าจะกะใจกันยากอยู่นะครับ เพราะว่า มันกะบ่เข้าออกไผออกไผนะครับ เงิน มันกะเว้ายากครับ แต่ว่ากะถือว่าความเสี่ยงสูงครับ ความกะผม

กะสะดวกนะครับ ถ้าคิดว่ามันมีแอปกู้แบบผ่านโทรศัพท์กะ กะสะดวกกว่าไปธนาคารนะครับ เพราะว่าอยู่ไสกะกู้ได้ เพราะว่าบางหม้องมันธนาคารอยู่ไกลเนาะครับ เหมือนอยู่บ้านนอกจั่งซี้ หาอินเทอร์เน็ตมันหาได้ครับ แต่ว่าหาธนาคารมันต้องมา เข้ามาในอำเภอหรือในตัวเมืองครับ กะเสียค่ารถค่าราอีก กะกะถือว่าสะดวกครับ

ถ้าถามว่าถ้าผมกู้เงินแล้วผมสิกู้มาใซ้หยังบ่ครับ ผมใซ้น่าจะเอามาไว้เลี้ยงเจ้าของอะครับหรือบ่ซั้นใซ้เอาไว้เลี้ยงคนในครอบครัวล่ะครับ เพราะว่าผมบ่มีหนี้ มีสินครับ ใซ้เลยบ่รู้ว่าสิเอามาเฮ็ดหยัง เพราะว่าบ้านใซ้ใซ้มีแล้ว รถราใซ้มีอยู่

ถ้าถามว่าคุ้มบ่ ถ้าไปเอาไปเรียนหนังสือบ่ครับ ผมว่าถ้าคนนั้นเขาใฝ่เรียนอีหลีกะ กะคุ้มครับ แต่ว่าถ้าคิดว่าเรียนรอดแหน่ บ่รอดแหน่ เรียนแหน่ เล่นแหน่ กะน่าจะบ่คุ้มครับ เพราะว่ามันกะน่าสิใช้ค่าใช้จ่ายสูง แล้วแบบถ้ากะบ่มีเงินหลายพอ กะกู้หลาย พอมันกู้หลายแล้วกะจบมา กะบ่ได้อิหยัง มันกะ กะเจ็บกะอะครับ

ถ้าถามผมว่าสนใจบ่ ถ้าตอนนี้ผมกะยังกะบ่ออกครับ น่าจะบ่สนใจ เพราะว่าผมบ่มีหนี้ครับ ผมยังเป็นนักเรียนอยู่

กะน่าจะมั่นใจเติบหนึ่งอยู่ครับ เพราะว่าไทยพาณิชย์ ผมว่าข้อ ยังบ่เห็นข่าวเสีย มันบ่ค่อยมีอะครับ แล้วกะผมไป ไอ้ สาขาใดเพิ่นกะพูดจาดีหมดเลยนะครับ กะคือแบบพูดจาดีครับ แบบเหมือนอยากให้คนอื่นเข้า เข้าไปใช้บริการน่ะครับ บ่คือธนาคารอื่น บางธนาคารเดี๋ยวนี้มันกะสิแบบ เพิ่นน่าจะแบบเว้าบ่ดีกะมีครับ เพราะว่าผมกะเคยพ้ออยู่ครับ แบบว่าเว้าบ่ดี เว้าแบบบ่อยากให้การบริการจั่งซี้ครับ แต่ไทยพาณิชย์ น่าจะกะใจได้อยู่ครับ

ถ้าถามว่าเงิน เอ่อ แอปกู้เงินในมือถือเบาะ ผมว่าบ่ บ่ปลอดภัยเลยครับ เพราะว่าเฮาบ่รู้ว่ามันมาจากใดแล้วเฮาบ่บ่รู้ว่าบริษัทอิหยังเขาอยู่หม้องใดจั่งซี้ครับ เพราะว่ามันเป็นเหมือน ดีบ่ดีเฮาน่าจะเฮาหลอกออนไลน์อิหยังประมาณนี้ล่ะครับ ผมว่าบ่ บ่คือครับ บ่น่า บ่ปลอดภัยครับ

ผมว่าสนับสนุนให้กู้เงิน ผมว่ามัน มันกะดีนะครับ แต่มันกะต้องอยู่ที่เหตุผลด้วยครับว่าจะเอาไปกะเฮ็ดอิหยัง เพราะว่าถ้าบางคนมันจำเป็นอีหลี มีเรื่องคอขาดบาดตาย หรือมีเรื่องที่แบบมันต้องการกะเงินอะ ผมว่ามัน มันกะต้องให้ยืมอะครับ เพราะว่าถ้าบ่มีที่พึ่ง ถ้าแบบพ่อแม่สิตายหรือแบบผู้ใดเจ็บป่วย มัน เพิ่นกะน่าจะเฮ็ดหยังบ่ได้ แม่นบ่ล่ะครับ

บ่ บ่น่ามีสิทธิพิเศษนะครับผมว่า มัน มันน่าจะได้เท่ากันเบิดละครับ เพราะว่าคนเฮามันเฮาสิทธิเท่าเทียมกันเนาะครับ เพศอิหยังอิหยังเฮาน่าจะมีเท่ากันนะครับ คนเฮ็ดการเกษตรถ้าคิดว่าต้องมีสิทธิหลายกว่าผู้อื่นมันเฮาบ่ได้ครับ เขาเฮาจิมีข้อมาบอกว่า ไอ้ ทำการเกษตรมันไม่ได้ตังอะไรกันยังงี้ เพิ่นเฮาสิมีข้อมาบอกว่าอีกว่าแบบเพิ่นเฮาบ่ได้บังคับมาเฮ็ดเกษตรแม่นบ่ละครับ คนเฮามันเฮาบ่มีไผบังคับกัน มันเฮาผมว่าควรเท่าเทียมกันครับ

ถ้าเป็นผม ผมกะจะถามก่อนล่ะครับ ถามคนในครอบครัวเขาล่ะครับ ถามคนเขา ถามเขาว่าคนในครอบครัวบ่ค้ำให้บ่ ถามญาติพี่น้องแล้วบ่ว่าเขาบ่ค้ำให้บ่ แล้วกะต้องเบิ่งความสนิทของหมู่ครับ ว่าเขาเป็นคนนิสัยจั่งใด ถ้าเขาเป็นคนที่แบบ เป็นหมู่สนิทที่แบบ หมู่ที่กะกะ ที่เขาเคยกะกะ กะกะ คนที่กะไว้ใจอะครับ ถ้ากะไว้ใจ กะแบบมั่นใจ ผมกะค้ำให้ครับ แต่ว่าถ้าบ่มั่นใจผมกะบ่ค้ำครับ

มีความเสี่ยง กะ กะมีความเสี่ยงนะครับ เพราะว่ามัน มันบ่รู้ว่ามันเป็นจริงบ่ แล้วกะบ่รู้ว่าบริษัทเขาอยู่ไส มันแบบ มันแบบ มัน มันบ่รู้หยังเลยอะครับ แล้วกะแบบเขาบ่รู้ว่าเขาเป็น คนจั่งใด บ่รู้ว่าเขาเป็นไผครับ มันกะ กะเสี่ยงครับ

ถามว่า ถามว่าควรรู้หยังกะแหน่กะ ควรรู้ว่าคนนั้นเป็นผู้ใดครับ เป็นคนยืมเงิน เป็น เป็น เป็นผู้ใดที่ให้กะยืม เป็นคนให้ให้กะกู้เงิน แล้วกะต้องรู้ว่าดอกเบี้ยต้องคืนเขาเท่าใด มื้อใดครับ ประมาณนั้นครับ ถ้าเบื้องต้น

ส่งผลครับส่งผล ก็คือต้อง ถ้าคนมีหนี้มีสินกะต้องหาเงินคืนเขาแม่นบ่ล่ะครับ ถ้าแบบหาเงินได้มื้อละสี่ร้อยจั่งซี้ ถ้ามีหนี้ต้องหักมาแบ่งหนี้ กะกะสิได้กินบ่พอแม่นบ่ครับ สิกินบ่ได้เต็มอิ่ม ถ้ามีลูกมีเต้ากะสิได้โอนเงินให้ลูกให้เต้าพร้อม กะอิได้อดอยากแหละครับบัดนี้มันกะสิ มันกะสิเครียดแหละครับ มันกะหลายอย่างเนาะครับเนาะ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

ถ้าถามว่าการกู้เงินจากญาติพี่น้องมีข้อดีอิหยังบ่ครับ กะน่าจะแบบคุยกันได้ง่ายอะครับ เพราะว่าเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วกะ น่าจะแบบ อ่า ดอกบงดอกเบี้ยอาจจะบ่ได้เสียเนาะครับ เพราะว่าถ้ากะเป็นพี่น้องกันกะกะคุยกันได้ หรือเสียแต่กะน้อยกว่าที่หม้องกะไปกู้หม้องอื่นมันกะ ข้อดี กะหลายอยู่นะครับ ผมว่าหลายกว่าไปกู้ผู้อื่นแหละครับ

ข้อเสียของการกู้เงินจากญาติพี่น้องบ่ครับ กะจิมีเรื่องบ่มีเงินจ่ายนี่ล่ะครับ แล้วกะถ้าแบบถัดดู๋โพดกะสิมองหน้ากันยาก มองหน้ากันบ่ติดครับ แม่นครับ มันกะแบบ ถ้าบ่จ่ายกะน่าจะ โอ้ ตัด ตัดพี่ตัดน้องกันอีก มีเรื่องมีราวกะหนักอยู่ครับ ผมว่า ข้อดีกะมีครับ ข้อเสียกะหลาย

ถ้าผมถืกข่มขู่จากเจ้าหนี้บ่ครับ ผมก็น่าจะโทรไปคุยโทรไปเคลียร์กับเพิ่น ให้มันเคลียร์เคลียร์กันล่ะครับ เพราะว่าผมถืกบ่อยากไปถืกข่มขู่ บ่อยากจะถืกทำร้ายน่ะครับ เพราะว่าย้านครับ ย้าน

ผมว่าอ้างกู้เงินไปเฮ็ดบุญผมว่ามันเป็นอิหยังที่ไร้สาระนะครับผมว่า เพราะว่าถ้าเฮาบ่มีกินจั่งซี้ เฮาเฮาไปเฮ็ดบุญเพื่อหยังครับ เพื่อ มันได้อิหยังครับ ผมว่ามันควรสิเฮ็ดให้เอาปากเอาท้องเฮาอิ่มซะก่อนเดะครับ เหลือค่อยไปเฮ็ดเฮาได้เดะครับ บุญ เพราะเฮาบ่รู้ว่าบุญมันเป็นเฮาจั่งใดบ่ครับอีหลี เฮ็ดบุญน่ะมันดีครับ แต่ว่าแบบถ้าสิบ่มีเฮาไปเฮ็ดปานนั้น มันเฮา มันเฮาบ่ไหวแล้วนะครับ จิไปกู้เงินเฮ็ดฮอดบุญ บ่ บ่คือครับ บ่คือดอก

ถ้าสำหรับเรื่องชาวอีสานมันกะน่าจะแบบเซนซิทิฟอยู่นะครับผมว่า มันกะ เพิ่นหัวโบราณพร้อมครับ คนอีสานแบบบางคนนั้นเนาะครับ แต่ว่าเพิ่นกะเซนซิทิฟครับเรื่องนี้ แต่ว่าถามเรื่องยืมเงินกะบ่มีผู้ใดอยากให้ยืมดอกครับ แต่ว่าเพิ่นกะย้านความสัมพันธ์เสียเพราะว่ายืมเงินนี่ล่ะครับ เพราะว่ามันกะมีหลายครับ เพราะว่าความสัมพันธ์เสีย เพราะว่าเงิน บ่เข้าไผออกไผคือว่าแหละเนาะ

ยังบ่เคยลงทุนเลยครับ ยังบ่เคยลงทุนจักเทื่อเลย เพราะว่าอายุยังบ่หลายหั้นแหล้วครับ ยังแบบว่าบ่รู้ว่าสิลงทุนอิหยังดีครับ เพราะว่ายังเรียนอยู่ครับ

เหตุผลที่เฮ็ดให้คนลงทุนกะสิคิดว่าน่าจะเป็นแบบ เหมือนลงแล้วได้หลายขึ้นกว่าเก่าจั่งซั้นล่ะครับ อยากได้เงินที่เพิ่มมากขึ้นกะเลยลงทุน มันกะมีหลายลงทุนเนาะครับ กะกะน่าจะแบบลงทุนแล้วกะอยากได้กำไรล่ะครับ ส่วนหลายนะครับ

ถ้าคนอีสานลงทุนนำหยังหลายบ่ครับ น่าจะแม่น น่าจะแม่นนำพวกซื้อ ซื้อ เขาว่า เอิ้นหยังนี้ล่ะ ซื้อไม้ยูคาจั่งซี้ล่ะครับ แบบว่าเหมาไม้ยูคา ตัดแล้วกะเอามาขาย แล้วกะตัดไปรับเหมาซื้อนั้นซื้อนี้ เทื่อละหลายหลายครับ แล้วกะเอามาเฮ็ดเองขายเอง กะคือไปเหมาเพิ่นมา ละได้ราคาเหมาแล้วมาขายเองด้วย แต่ว่าเจ้าของกะได้มาเสียกะเรื่องได้มาตัด ได้มานั้น ได้มานี้ล่ะครับ นั่นแหละน่าจะหลายที่สุดครับ การเกษตรล่ะครับ ถ้าคนอีสานอะเนาะ

กะกะครับ กะให้ชีวิตมั่นคงขึ้น ถ้ามันลงทุนกะ ถ้าลงทุนกะ กะ กะต้องอะนะครับ ลงทุนแบบว่า มีกำไร มีอิหยังเข้าแบบ อันเนี้ย ชัวร์ชัวร์นะครับ แบบว่ามีกำไรเข้าตลอดตลอดจั่งซี้ มันกะ กะ กะ กะชีวิตดีขึ้นครับ

ที่ผมเคยฟังมาเดะ ได้ยินเขาเว้ามา เขาคิดว่า คนสมัยใหม่น่าจะลงทุนในตลาดหุ้นหลายกว่าสหกรณ์แล้วนะครับ เพราะว่าตลาดหุ้นน่าจะเติบโตไวกว่านะครับ

สำหรับผมนะครับ การลงทุนกะคือเอาเงินที่กะ เหมือนกะบ่ได้กะอะครับ เหมือนเอาเงินที่แบบกะมีเงินเก็บ แล้วกะอยากได้เพิ่มโดยที่กะแบบว่าบ่ต้องไปเสียกะหลาย ที่แบบได้ผลกำไรดี ต่อจากทุนเดิมที่กะมี กะกะเอาไปลงทุนกับอิหยังสักอย่าง กะกะได้ผลกำไรตอบแทนมาครับ ⁠

สำคัญนะ สำคัญนะ เพราะว่าเผื่อเฮาบ่มีเงินฉุกเฉิน เฮาเฮาสิได้เอาเงินจากตรงนี้มาเฮาได้นะครับ เพราะว่าเฮาเฮาบ่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าว่ามันสิเกิดอีหยังขึ้นแหน่แม่นบ่ล่ะครับ เฮาเฮาเอาสามารถเอาเงินที่ลงทุนหรือแบบลง เงินที่ลงทุนไว้ก่อนหน้านี้มา มาเฮาได้ครับ

กะมีกะบ้าง มีบ่กะบ้างล่ะครับ เพราะว่าบ่รู้ว่าอันใดจริงบ่จริง กะน่าจะฟังหูไว้หูอะครับ อาจจะมีจริงแหน่บ่จริงแหน่

สำหรับผมน่าจะให้ที่ความเสี่ยงหลายกว่าครับ เพราะว่าเฮาบ่เสี่ยงมันเฮาน่าจะดีกว่า เฮาได้เทื่อละน้อย แต่แบบ แต่แบบเฮาคุ้มกว่าครับ ที่จะแบบลองเสี่ยง ถ้าแบบมันเจ็บขึ้นมามันเฮา เฮาเจ็บอะครับ แต่ว่าเทื่อละน้อยเฮาเฮาได้น้อย แต่เฮาเฮาเสี่ยงน้อยกว่าครับ

น่าจะลงทุนเองนะครับที่ดีที่สุด เพราะว่าเงินกะเงินกะ ความรู้กะความรู้กะ มันกะน่าจะต้องกะอะครับที่ดี ดีที่สุดครับ

กัด กะ เกี่ยวนะครับ มีส่วนเกี่ยวถ้าเฮาบ่ศึกษาเพิ่มเติมน่ะ เฮา มันอย่างน้อยเฮาได้ผ่านหูผ่านตา เมื่ออย่างน้อยยังมีความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นิดหน่อยเฮาอย่างน้อยเฮาเฮาประกอบการตัดสินใจได้ว่า เฮาจะลงทุนกับอันใดดีครับ ว่าอันใดควรลงทุนใดบ่ควรลงทุนครับ

ถ้าคริปโตบ่ครับ กะน่าจะเป็นพวกนักการเมือง แล้วกะแบบพวก กะไอ้รวยรวยครับ พวกมีเงิน มีฐานะแหน่ครับ พวกที่มีความรู้หลายหลาย เงิน มีเงินหลายหลายครับ เหมาะกับพวกนั้นครับ

มีนะครับผมว่าอิสระทางการเงินลงทุนมีมีครับ เพราะว่าเงินมันกะแบบไปทั่วไปทีบอะครับ มันกะน่าจะแบบมีอิสระ

สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของ ของการลงทุนบ่ครับ กะจะคือการล้มเหลวแหละครับ การ การล้มเหลวอะครับ เพราะว่าคนกะล้มเหลวคือที่สุดละครับ

กะอันดับหนึ่งเลยเด้อครับ ถ้าการ ถ้าลงทุนแล้วกลัวอิหยังกะ กะย้านการหลอกลวงนี่แหละครับ เพราะว่าผมบ่รู้เนาะว่าเขาจิหลอก ไปเฮ็ดหยังเนาะ กะกะเสียเงินฟรีอีก โอ้ กะหนักอยู่

ผมว่าอันนี้มัน มัน มันแล้วแต่คนอะครับ แล้ว แล้ว มัน มันบอกกันบ่ได้ดอกครับ มันอยู่ที่ศึกษา อยู่ที่ความคึด อยู่ที่ความกล้าของแต่ละคนละครับ มัน จะว่าผู้ใดบอกคึดบ่ได้ดอกครับ

กะคิดว่าน่าจะ จะดีขึ้นกว่าเก่านะครับ น่าจะแบบล้ำสมัย เพราะว่าซุมื้อนี้มันกะมีการลงทุนแบบออนไลน์ การลงทุนแบบ ซื้อหอก ซื้อหุ้น เดี๋ยวจะ เดี๋ยวกะ น่าจะ น่าจะล้ำไปอีกอะครับ

อยากให้ใซ้ชีวิตแบบสบายสบายครับ แบบบ่ต้องเฮ็ดงานใซ้ได้ แบบอยู่ไสใซ้ได้เงิน อยากตื่นยามใดใซ้ได้ อยากเลิกยามใดใซ้ได้ อยากไปเที่ยวไสใซ้ได้ไป แต่ว่าเงินมีให้ใซ้ อยาก อยากลงทุนประมาณนั้นครับ อยาก อยากสำบายนั่นน่ะครับ

สำหรับผมคิดว่าการลงทุนมันแบบต้องได้ค่าตอบแทนกลับคืนมาครับ การออมกะคือออมให้ได้เงินที่เก็บไว้กะในอนาคตครับ แต่ว่าการลงทุนนี่ต้องได้ผลตอบแทนครับ

ผมว่ามีนะครับ ความอดทน มี มีผล ต่อ ต่อการลงทุนครับ เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันกะต้องใช้ความอดทน ใช้เวลา คือว่าละเนาะครับ

สำหรับผมบ่ครับ ผมว่าระยะยาวครับ เพราะว่าผมบ่รู้ว่าทางด้านหน้ามันสิเป็นจั่งใดครับ แต่ว่าทางตอนนี้กะ กะอยู่ได้อยู่ครับ กะพออยู่พอกิน แต่ว่าข้างหน้าบ่รู้ว่ามันสิเกิดอิหยังขึ้นเนาะครับ กะระยะยาวกะดีกว่า

อย่างแรกเลย กะน่าสิเอา เอาไปลงทุนต่อแหละครับแต่ว่า แต่ว่า อยากได้อิหยังกะ สิโทรถามคนอยู่บ้านครับ โทรไปถาม ถามปู่ถามตาครับ เพิ่นอยากได้หยัง กะสิซื้อให้เพิ่นล่ะครับ

ถามว่าเพียงพอบ่ กะ กะบ่เพียงพอครับ เพราะว่ามันอยู่ต่างหมู่บ้านครับ มันกะมีน้อยครับ แถวแถวละแวกนั้นมีสองตู้สามตู้แหละครับ แต่ว่ากะต้อง ต้องขี่รถมาเองครับ ถ้าแบบ ถ้าเป็นผู้เฒ่าที่แบบเพิ่นขับรถบ่เป็นกะน่าจะต้องได้ฝากคนอื่นอะครับ ความปลอดภัยมันกะบ่ค่อยมีครับถ้าฝากคนอื่นมากด กะต้องบอกเลขบัตรเพิ่น เทื่อเพิ่นเอาไปจั่งซี้ มันกะเอาคืนมายากครับ

เซื่อมั่นครับ เซื่อมั่นในความปลอดภัยของธนาคาร เพราะว่าเซื่อน่าจะมีความปลอดภัยระดับหนึ่งครับ เพราะว่าเงินคนมันหลายครับ ในนั้นน่ะ เซื่อน่าจะต้องปลอดภัยอยู่

สำหรับผมกังวลบ่กะกังวลอยู่ครับ แต่ถ้ากังวลหลายกว่ากะน่าจะเป็นพวกผู้เฒ่านำหมู่บ้านล่ะครับ เพราะว่าเพิ่นบ่รู้ เพิ่นเล่นโทรศัพท์ เพิ่นกะกดลิงก์นั้นลิงก์นี้มั่ว ย้านเพิ่นกะแฮ็ก ย้านเพิ่นกะดูดเงินในบัญชีครับ กะเป็น กะย้านครับย้าน กังวลอยู่

สำหรับผมบ่ครับว่าคิดว่าธนาคารใดทันสมัย ผมกะสิคิดว่าไทยพาณิชย์คือเก่าล่ะครับ เพราะว่า สำหรับผม ผมบ่รู้ครับ เพราะว่ามันเท่าเท่ากันแหละครับธนาคาร แต่ผมมักไทยพาณิชย์ครับ ผมเลยเลือกไทยพาณิชย์

ธนาคารใดที่แอปเสถียรที่สุดบ่ครับ ผมว่ามันกะพอพอกันนะครับ เพราะว่าผมกะลองมี มีเพื่อนกะนั้นกะนี้อยู่ ผมกะกะสองธนาคารอยู่ กะคิดว่าเท่าเท่ากันนะครับ แอปธนาคาร

ผมกะคิดว่าน่าจะแบบ น่าจะ ธนาคารน่าจะบ่มี น่าจะมีงานน้อยลงอะ เพราะว่า เขากะน่าจะเอาไปลงทุนกับหุ้นครับ ช่วงนี้กะน่าจะมีเฮ็ดเรื่องหุ้นเนาะครับ เพราะว่าเห็นคนเล่นหุ้นหลาย ธนาคารกะน่าจะดร็อปดร็อปลงครับ กะว่านะ

ถ้าถามว่าคนที่ถามมักธนาคารอิหยัง กะน่าจะ ธ.ก.ส. ละครับ เพราะว่าเรื่องการเกษตรละเนาะครับเนาะ เรื่องยืมเงิน ถ้าถามว่าไปถามผู้เฒ่านำบ้านว่ามักธนาคารใด กะจักธนาคารใด เพิ่นกะอิตอบ ธ.ก.ส. ธ.ก.ส. เบิดนั่นล่ะครับ คิดว่านะครับ ส่วนหลาย

ถ้าถามผมผมกะว่าไทยพาณิชย์แหละ เพราะว่าผมมักไทยพาณิชย์ครับ

มี มีผลครับ ชื่อเสียงของธนาคาร เพราะว่าถ้าชื่อเสียงบ่ดี มีแต่ด้านลบเขากะบ่อยากไปกะบริการแหล้วเนาะครับ คือว่าหั้นล่ะ ชื่อเสียงดีไผกะอยากเข้าไปกะบริการครับ

อยากให้มีบริการแบบว่าสมมุติคนโอนเงินน่ะ แล้วแบบเพิ่นโอนเงินผิดจั่งซี้แม่นบ่ครับ แล้วกะติดต่อธนาคารเสร็จแล้วแบบดึงเงินกลับคืนมาได้ครับ ถ้ากะมีเอกสาร มีหยังว่ากะโอนเงินให้คนนั้นคนนี้ผิด แล้วเพิ่นแบบดึงเงินคืนมาให้เลย กะกะสบายใจตรงนี้ครับ ผมว่าถ้ามีตรงนี้น่าจะดีนะครับ

กะน่าจะปรึกษาญาติครับ ปรึกษาทางครอบครัว สิปรึกษาญาติครับ

ผมว่าสำคัญทั้งสองล่ะครับ เพราะว่ามี ต้องมีความฮู้แล้วฮู้ต้องมี ไอ้ วินัยพร้อมครับ ถ้าทั้งมีทั้งความฮู้ทั้งวินัยไปควบคู่กันมันฮู้น่าจะโอเคกว่านะครับ คิดว่าอันใดสำคัญกว่า ผมว่ามันเท่ากันล่ะครับ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

บ่ทันได้คิดเลยครับ เพราะว่าตอนนี้ยังหาเงินใซ้เองบ่ได้เลยครับ ยังหา หาวิธีหาเงินเองอยู่เลยครับตอนนี้

กะน่าจะมีพออยู่พอกินล่ะครับ แต่ตอนนี้กะพยายามอยู่ครับ พยายามหาอยู่

กังวลอยู่ครับกังวล เพราะเฮาบ่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็น มื้อข้างหน้าจะเป็นจั่งใดเนาะครับ แล้วเฮาบ่รู้ว่าค่าเงินมันจะเป็นแบบนี้หรือค่าเงินมันจะตกหลายกว่านี้ ฮอดมื้อใดครับ

กะคิดว่าน่าจะวางแผนไว้ดีอยู่นะครับ เพราะว่าคนอีสานกะถือว่ารอบคอบอยู่ครับ แล้วกะมีความกะเป็นของเจ้าของครับ กะน่าจะวางแผนไว้โอเคอยู่นะครับ ถ้าเรื่องการเงิน

คิดว่าได้ครับ เงินน่าจะเฮ็ดให้คนมีอิสระได้ครับ เพราะว่าเงินมันเอาไปซื้ออิหยังกะได้เนาะครับ คิดว่าซื้อบ่ได้น่าจะเวลาครับ กับเขากลับมาครับ น่าจะซื้อบ่ได้

ผมว่ามันออมกะง่ายขึ้นนะครับ เพราะว่ากะอยู่ไสกะออมได้ บ่คือจั่งสมัยแต่ก่อนต้องออมเงินใส่กระปุก ออมเงินใส่กล่องแล้วเอาไปฝากธนาคารเที่ยเดียว มันกะสะดวกขึ้นเดะครับออมเงินแบบออนไลน์ ออมเงินแบบดิจิทัลอะครับ น่าจะสะดวกกว่าเดิม

แม่นครับ การใซ้เงิน ใซ้จักใซ้เงินน่ะมี มี มีความหมายหลายกว่ามีเงินหลายหลายครับ เพราะว่าใซ้ ใซ้รู้จักใซ้เงิน มันใซ้สิเบิดยากแหล้วครับเงินน่ะ แต่ว่าใซ้รู้ว่า ควรว่า ใซ้จั่งใดมันใซ้น่าจะดีกว่า แต่ถ้าใซ้มีเงินหลายใซ้บ่มีความใซ้ มันใซ้มีพอส่ำนั้นน่ะครับ มีแล้วมันใซ้ใซ้น่ะครับ ถ้ามีแล้วบ่รู้จักใซ้ให้เป็นประโยชน์ ใซ้ บ่มีความใซ้ใซ้ใซ้ ใซ้แล้วมันใซ้เบิดไปครับ ⁠